म्येरु मण्णं यो चि कि अगर जैविक भुज्जि आप घौर छिन ल्यूणां, स्वो आपे सेहतो ध्यान भी रौखलि। अगर तूंकि कीमत ज्यादा चि, महंगि चि, त येमां कोई दिक्कत वलि बात नी चि। तनि आप गैर जैविक सब्जि घौर लेये ते औला, स्या भले ही सस्ती मिल जलि लेकिन तेसे आपा स्वास्थ्य पर भौत असर पड़ि सकद। म्येरु मण्णं यो चि कि अगर जैविक भुज्जि आपते महंगी चि मिलणीं त क्वो बात नीं, तेकि कीमत ठिक चि।